Iningi isha handu ngiwaninile ngesahamimi irunda kaai irunda shouli kwa- kwanani saidi kwakasi saidi ambayo foo kama ukamerunda undungushale weshilima ijo- iji- ijininga kila nkindoku ndife mooni ambacho. tchotcho nkunde ukafundisha kila mndu akafundishwale akamanga shavana valinga nawali vatewemanya vata kwe kila kindo vamanye wejizingatia vivinle kwetwe foo ndotulinda. <noise> Kunava kushatavo ukammenya idi sengetive moni kila kindu kunduka kikolife monlie kute nanga ukolouline hembahemba kwa wandufa.